التخرج طبعاً حياتي تغيرت جداً جداً بعد ما تخرجت من الكلية وكذا، الجامعة بالنسبة لي كانت حياة أفظل وأجمل حياتي بعد التخرج بالنسبة لي فيها سعادة أقل لكن فيها خبرة أكثر، أما حياتي أيام الجامعة كانت فيها حيوية وسعادة أكثر الصراحة، فعشان كذا لما تخرجت كنت يعني أو صرت أقل سعادة من الوقت اللي كنت فيه في الجامعة.